اعتقد اني اقرأ تقريبا يعني عشر كتب في السنة. يعني الحين ما عندي وقت فراغ وايد مجموع الكتب اللي قريتها يمكن خمسين كتاب خلال حياتي كلها. لاني بدأت مؤخرا. في ممارسة هوايه القرىءه ف-فحدود خمسين ايوه